Murutu kwan akͻ Mars ekedzi afe mu a, ͻno mobͻkͻ o, mobͻkͻ papa. Emi mepɛ mfefeemu, mepɛ mfefeemu paa ntsi mobͻkͻ. Biribiara ͻbͻboa me ma metum esua biribi fofor aka dza menye no ho no, mobͻ mbͻdzen ara dze moho hyɛ mu ntsi murutu kwan akͻ Mars afe mu no nyinara mpo a, ͻwͻ mu dɛ obotum ayɛ hu dze, eso medze moho bɛhyɛ mu. Mobͻkͻ paa.